أقدر أسبح وأركب سيكل. تعلمت السباحة لما كنت في عمر الست سنوات، وخذالي حوالي شهرين عشان أتعلم الأساسيات وأصير واثقة في الماي. أما ركوب السيكل، تعلمته في عمر الخمس سنوات، وخذالي حوالي أسبوعين عشان أقدر اتوازن عليه بدون مساع-مساعدة. كانت تجربة ممتعة ومليئة بالتحديات.